﻿To <laughs> hyi ɗan va muna buja mi ba, yan piyan ɗi Layan ca bu ʒha gha tsigan khin suban ba muna khiya bujithin mun khiya unlthin ko ga munaCalthin labari ɗi ghamaya ey khin cani tsaghi wi ma tsighimu khin ghulbana, mai tsiga tsaghi wi Piyatina, ci Ci sapa tsagi taghun ti kayana’a ghani gha tsigan khin wulthina muna bujilthin yandi mai tsighimu khin ghulbana. Ghani wa khin wuyani wut ɗi ƙhinwi tiru ya kwa khin cani Vyu ta kwa khin cani babunu a ndaka ɗa khi wa caya ko ga hyina ƙinayiyau muna kuʒa piyati ci’e amma kayana tsaghi ti kayana ca wayu gha tsigan khin wulthan muna buji ithin <noise> muna bujilthin. ﻿Yan ghani muna khin subana muna bujilthin unghi ummiya ghi pa ghama i ndi ɗi Siyasi muna C’va khin Subana, suban hyi layimun ghi layi lthin muna bujilthin ind ghi ma Civa ma Pa ghaghun khin lthini ghi pa yan sapa ta ni ghan wa tsiga Piyatin khin Subana dole ba wu ndaka pa yan yani bu kyu a piyiti ɗi layu wi kuʒi piyati wu ndaka khiya bujilthin wu ndaka khiya bujilthin to gaskiya bugakhi ti Ghinshina ca ba fan fan ghani gha pi tirani muna bujilthin yandi ma tsiga khin Subana Indi ghi rayuwi tan ca dahyi <noise> ghi pa ghi ghi kya muna khiya Vula kyinti wayu ghi sapi Layakhi ba ma tsiga maniya Umma dabaɗin maniya gyunsau